<noise> Kiatau kapatisheti akoo kimining ropta akol pandeki, akimangen ale, tos ruryo atau anyuni apat imbareti, aa apal kepenaniki, akoli komoen. Kotepi arawek oloo koropan kotai kopwa agenge agenge kokikako kona arakeno ale nguu manyoruu kiiy. Kokii nga komang ageng'e ageng'e kochotok kimong'i kokikimekitu, akoiyo komie. Arip anyuny kopek kenyit, kingopek kenyiti akes pandek kapsa chekararaneni akot kot ki aenge ageange lakini kinyikiseni kiecheni, akes konyi anyun choket kingonyi choket anyuni apor. Ko kingapor kokimangen akot ale tos anyuru chechang chetos ipaipaita. Chetos apaipachi chetos anyorchinee kelchin neo, misiing kingapor anyoru kuniok chechang alde anyoru rapisyek chechang chikimapwotchini ko kiapapanchi kapatishet kabsa akot kot kimapwatchini ko kiapaipanchi.